Tetinanduu ujun, ndajuame china chuvi'i vengue ian ngue nuu kueni nde tiná januña nduanuña nde tiná chuviña, nduan tute viluu n <hesitation> nxe tejun tuña'a chun kuan tuu nda tuté ñakoni nunda'a ña'a jun te ñakoni ña'a tedojan tuku ña'a xhina yendan tuu, teyenda yandandu kuche ta nduian tuu namelo kunda'a, amenunku chuvi'i nadamas.